हा ओपुसम एक ऐसा स्थनधारी जीव है। जो ख़तरा पड़ने में मरे को नाटक करतो है। इस व्यवहार को प्लेइंग पॉमस कह जमात है। ओपुसम मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में मिलतो है। शिकारी जानवरों से बचाव खातिर यह अनोखे तरीक़े अपनावत है। जब ओपुसम ख़ुद को ख़तरे में महसूस करतो है। वह बिलकुल निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे कि वह मर चुका हो उसका शरीर रोयुजात है। आँखें आधी बंद हो जात है। और मुंह से झाग जैसो पदार्थ निकलतो है। यहां तक कि उसके शरीर से दुर्गंध भी निकलती है। जो कि आमतौर पर मरे हुए जीव के शरीर से आती है। यह को व्यवहार शिकारी को भ्रमित करतो देता है। क्योंकि यह देखने के लिए अधिकांश शिकारी मरे हुए जीव को खाना पसंद नहीं करतो है। यह मरे की नाटक करतो है। ओपुसम का एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र होतो है। जो बिना किसी संघर्ष के उस शिकारी से के बचा लेवत है। क्योंकि वह भागने और लड़ाई करने की बजाय शान्त पाड़े रहता है।